Yalla kala dottiɓe men me naata hala siyasa nato ɓe nato. Min kam nde gide hakkilo am to ɓe nato dume, woɓɓe lato yimɓe siyasa politics woɓɓe lato modibabe, woɓɓe lato ɓe lumo nin ni ɓuri wodugo illa tawe dottiɓe men fu e tawe nder siyasa.